Lahy ny lata-latabatsy ee, mba hahafahategna mipasoky azy soa senga tsy hiforoporotsy ny lamba dafa igny moa zay lafa asiasiandreo éponge i ao agnatiny ao lafa ataondreo soa zany. Fagnasoava ny fipasoha aby izay.